जे एबि कासिके गलती ए। टी तेसिक माफ बी क्रना पदो। या तिने देजी गलती दोबारा करी। तो तेसिक माफ पडा न क्रना।